لو كنتو مضطر أعيش بدون كهرباء سني كاملي اشون اعيش؟ - أعيش حياة قبل، اجيب حطب، اشعل ناغ، اشوي عليها سمك، اطبخ عليها ، اضوي بيها ، يعني نفس حياة الي كانو يعيشوها قبل بالعكس غاح تكون حياة اطيب